Ke lakandeki manu ake manu kampong la dikande, tentampi jolo de ula tambaipi to solata, Baliki tingkang mi to, tingkang mi to dileremi. Dinasungan wae bokka, cau mi hulluna. Cappumi sparruna, cabu ngaseng mi to. Mani digoreng mi, pake raka akedeng acara. <hesitation> Ake manu la dalli <noise> <hesitation> enjo pi cina ko pasa, lako paki la pasa alli li bawa mi sule, dijamai duka dialakki isi parruna. Dijamami to mani di goreng, di pakekangi pakekangi <hesitation> ih <hesitation> pammuttu, mane di goreng. Goreng sambala, <hesitation> digoreng sambala pake deng acara kabuttingeng, iyarega acara akikah. Segudda manu di pake dandukami manu di alli to, sibididukang manu lao ditingkang, saba marasa to manu kampong eki lao dikande. <hesitation> Denpa raka <hesitation> ke e lebaran idul fitri, den duka manu lao dipake <hesitation> Idul pitrimi, idul adhah duka, Suda manu, <hesitation> <noise> ma anupi, dipakepi andepi ki di tingkangi. Den, <noise> Eki la dinasumi te manu, malarangang mi paria, dialangang mi <hesitation> <hesitation> biarang, dialangang mi ula, mane na dinasui. Dialangangi daun kadundung, dinasu kadundungi <noise> atara gara di gorengi dialangengi kecap, <noise> dialangengi saus, di tumbu tumbukangi lombok dialangangi toma, di tumbukan ngasengi to, si campur lada digorengi. <noise> ke harumi to dipatamami to manu, dinasumi di goreng, di eh <hesitation> ke <hesitation> manasumi di sasa wae jolo, marasa raka. Yake marasami di pabbengangmi tau di palenna, <noise> mane dikandemi sola sola. <noise>